Ami nsènám mbubẽhẽ adé adé mkpọ sibángá idup, nse ndép ichip mben nké nyám, isip ami ade a ájóp eséké etọtọ. Ke ánnáng amí esetọ ajop, ame dep ikọd afó tọ ajòp emye ke sio mfúní amó àdéd afo, alád atá ajóp ànye àkétòp àbén anyóng alikpéné, eben eka itie eseke èkòk eke kók núng mbén sin ke ákókó anye anyimẽ asiõngó nkwa isip adé abón. Ebén eñyóng ékénwán anye emá enúng ebén eká ékékọk, elisád ebén enyám enó mbén nké nyám mme nung nam mbúbéhẽ ifén adẽ mkpọ ndidiá, mmẽ nsió-nsió mkpọ mményám, kù-ùfọk ubūbèhẽ adẽ, ufọk ndidia adẽ mkpo sé ágwo adiàdiá nté uloasü, nte akali ilúng ajid m ulọk mkpo ntelẽ mmé nyam. Nyaam mkpo se esekámá ejie idém, afùló mkpọ ntélé núng njie mkpo èsekèkámè esin ukod na alenge mmenyie. Àmánúng àbéné m̄kpó ánám ùkọ́d adé aléngé, ùkéd ùkéd ádé nyám ùkọd adé ke èkàmbá ùbọ́k nyàm nno mbin sinung ibébén ekińyam, nung iñyám ké idém ami itié nùbèbè ámi asúk adédé mbén ágwo nsiñ ényom éno. Mmenyie ntie mkpó ùtángikọ àbén akoód ágwo ké ubeng ñkáng mfia ako, akóod ágwo ke núpèrè idém afo ñe iñyónyóng usùng. Nyáám mkpó Sibabanga mkpo ùtángikó ukéd-ukéd mményám mmá nùbéhé sé ami nsénám edédé nkámá núng nyángá mbón ilúng. Nùbébé adé anyángá ùfọ́k ámi, nùbébé adé ánná tóngó idáhá nkèdéhè àkpàràwá ami nám nubehè adé mupènè, mbén núng ntéyé ké ekpà edọ́ nwán. Mben ke dọ nwán, ndọ nwán nyòng Nigẃo isuá keéd afúló ámɨ nyiè ájén. Nyiè nto ajén itá idáhá sa ketóngò nubóhé adé nubèhè adè anwám nyieñ, anwám nyien, ànyángá nyien ñe ùfọk ami. anam ajén ami aka ùfọ́knwéd, anam ajid inyie se idià ké ùfọ́k nubèhè adé anám emi ndép mupóisána, ndép etóetók mkpósáng nung, ndep ekamba mkprisáng nung se mbón nká nwéběn ágwó nká mkpó. Se núbèhè adé ànám afùlõ mkpọ adé ánọ.